Fiasan'ny fanamainam-bolo na ny brôsina, izy io mo zany de fitaovana mandeaha amin'ny herinaratra atsatoka fotsiny ah ny fil mampitohy an'ilay fanamainam-bolo amin'ny herinaratra ah de mamoaka rivotra mamay izy io ah de atao eo akaikan'le volo de tsofin'le rivotra mamay iny le volo de maina de vita.